Tsy ara-dalàna ny fanovana ny olombelo amin'ny foto-taraza fa satria raha raha fa namboarin-Dragnahary taloha teo tokony tsy hovà.